Ujun yɨɨ ta cachi ve lugar ndivɨ ihya chi yoo ujun vijii ca un vaha ndihu iha na cachi viji candivɨ ujun iha zona caha ndioo io ca viji un viji tee in in tu nuhi ra guee ndioo guu sivɨ ujun nee ni un cuu ene juu jaa ndendo viji jia na te un un atuvi ji ti jutu a tu uee na cachi yee ndiu cuehe ca ndivɨ ujun cuehe ndeca ndivɨ cachi a tu lugar llenu ndujaa viji a ra ndioo jun aan nde cachi yee a cati yee atu un jee un caa cuete na modo ndu ja nui a nuun ra gueen a tu yee jun jun ee ten ndiu ndoun guu yediu guu ion gaviji nuun un viji ini un itu iyo ranguee ndio jain ndendoo jaa meeni ju endi chi yu mee ndi yee ndioo juun a tu yendio uju vehe ca cu ndeio io vijia chi yindu jaa caa lugar ti ndiu io ga ujun nachi vehun na cachi yuu ndandi nda lugar caha tu bajo alto lugar na cachi mee cua ndujaan un cuu ndujujia chi ndo vijinia. Te ndiji tu jee ndioo in in la ndioo cuehe ca chi viji un nde ndavi ndehe ndo a viji gion ga vijia na cachi yee cuenda chindi ndoja ioga ndujun chi ndivɨ chi cua nducu tuhun ca i cava sivɨ xuhve gachi mee cuando cuahan vijin ga ten ndioo ujun cuenda gun guee yutun nduyu yee ndivɨ jun yɨti yu cuenda cutujachin ndunda jaa lugar yee a tu ndujuchi xujutunndui ra te ra chi te nduyua sivɨ yijian yehe jati cun nuun yee gua chi na cachi yee ndio cuenda yee nduajan ca ra ndivɨ ajan nuun yuhu ta cua ndacua iyo ian cachi mee.